ما عندى شى الحمد لله أنا أبى أغيره أو شى أنا ندمان عليه بالماضى ، أنا الحمد لله راضية تمام الرضا عن حياتى الماضية وحياتى الحالية ، وإن شاء الله عن حياتى القادمة بعد <hesitation> لكن إنى أغير شى لا كل شى صارالحمد لله صار على أكمل وجه ، ما يبى تغيير.